Ra dura larun laravat lavanabas lavanaba ma ra lavanabas ma dura lavanabas ma larun lavanabas ma laravat lavanabas ma sangaun sangaun ma ra sangaun ma dura sangaun ma laru ma dura ma laravat sangaun ma lavanabas sangaun ma lavanabas ma ra sangaun ma lavanabas sangaun ma lavanabas ma larun sangaun ma lavanabas ma laravat sangaun ma lavanabas ma laravat dura nu sangaun dura nu sangaun ma ra dura nu sangaun ma dura dura nu sangaun ma larun dura nu sangaun ma laravat dura nu sangaun ma lavanabas dura nu sangaun ma lavanavbas ma ra dura nu sangaun ma lavanavbas mas dura, dura nu sangaun ma lavanabas ma larun dura nu sangaun ma lavanabas ma laravat dura nu sangaun ma lavanabas ma laravat ma ra dura nu sanguan ma lavanabas ma dura lavanabas dura nu sangaun ma lavanabus ma larun dura nu sangaun ma lavanabas ma laravat dura nu sangaun ma lavanabas ma larun sangaun larun sangaun ma ra larun sangaun ma dura larum sangaun ma lava na ra dura larun sangaun ma lavanabas larun sangaun ma lavanabas ma ra larun sangaun ma lavanabas maj dura larun sangaun ma lavanabas ma laravat Larun sangaun ma lavanabas ma dur a larun sangaun ma laanavas ma ra larun sangaun ma lavanavas ma dura larun sangaun ma lavanavas ma larun lavan larun sangaun ma lavanabas ma larava larum sangaun ma lavanavas ma laravat ma ra larun sangaun ma laravat ma fura larun sangaun ma laravat ma laravat <hesitation> laravat sangaun laravat sangaun ma ra laravat sangaun ma dura laravat sangaun ma larun lavat sangaun ma lavanabas laravat sangaun ma lavanabas ma ra lavan sangaun ma lavanabas ma dura <hesitation> laravat sangaun ma lavanabas ma lrun lavun sangaun ma lavanabas ma dura na sangaun lavanabas sangaun lava nabas sangaun ma ra lavanabas sangaun ma dura lavanabas sangaun ma larun lavanabus sangaun ma laravat lavanabas sangaun ma lavanabus sangaun ma lara <hesitation> Ravat ma ra lavanabas sangaun ma dura lavanabas ma <hesitation> lavanabat lavanabas mara sangaun lavanabas mara sangaun ma ra lavanabas sangaun dura lavanabas ma sangaun ma larun lavanabas sangaun ma laravat lavanabas sangaun ma <hesitation> sangaun ma larun <hesitation> sangaun larun sangaun laravat lavanabas lavanabas ma ra sangaun lavanabas ma dura sangaun ma ra lavanabas dura sangaun ma dura lavanabas ma dura na sangaun ma ra <hesitation> avat na sangaun <hesitation> lavanabas ma dura sangaun ma ra lavanabas ma la larun sangaun ma dura lavanabas ma laravat sangaun ma laravat lavanabas ma <hesitation> ni ma na xalap kirp ma na- na- na opa na Mamaran mon lamun axalap muo dadixu dixao dixao kara uso lomo rixen ma hundred ma di ma ra ve raxalap mo- mo ateba op ma ta ba wankain re ma na bobo moxodo na vos moxodo di osoxo a xalap mo adi bo ribe tete tete tete di ra ba ve raxalap mana tu ba un mamangal na bobo na bung vos di van das ta vade na xalap mon nau kurumaga taim ma digaso rige ma <hesitation> axaus ka ra usousousouso mala mun opa na bobo mi kirip malamun a avaga di mara mo- mo muro lamun enan di ma ra piliso di mara avaga ren ma nia xuk taim ma di bu a opa vet kirip naxalep kirip malamun uk mono viniroa taba viniro orong ka vos madi ra a rebena ma lausen di reena lausen ra ba nung me gom taba ribe orong? ta ba xaus Lausen taba cip rabane? Ara dura larun laravat xuk taim ma ta ba osoxo lausen xu rebene tams osoxo a <hesitation> a talent muxo a xaus xaus a lausen a xalap di rebene revinung ta ba ra ben ne me taxa mau se number nu se rebene me xavi nu ro run xaus opa nu ma ra rebene ma lausen